Nyamdu latindu miɗo yiɗi ɗum amma e tcade kan woni alamare. Amalare non, ɓotel gotel fu hande jika go'o. to neɗɗo wala cede fu wawta nyameɗum. Ta wi an waɗanta horema sai ta keɓa kannaje, kannaje heɓugo kannaje sai ngoduɗo cede, gingori kannata hanne e botto jikkaji kaje jowi. o a yi amalaje nefare belluka amma eka tcadi.